Manampy amy ty fitahiriza hany ty fangalà rano satria rano iny zany, le raha iny. De lafa le hany iny, mando. Iny amizay zany miteraky olitsy raha iny laha ohatsy ka mbo eny avao rano iny. Fa laha ohatsy i maiky, tsy misy olitsy aboaky i iny ty eo, fa zay mahasoa ty maiky io, sady tsy misy raha sasy zany eo, tsisy raha atahora tokony hahasimba azy.